أفضل هواياتي هي القراءة والكتابة. بدأت أمارسها من كنت صغيرة خاصة لما كنت أقرأ قصص في المدرسة أو من المكتبة. أحب القراءة لأنها توسع معرفتي وتفتح لي آفق جديد. والكتابة كانت طريقة للتعبير عن أفكاري ومشاعري. هاي الهوايات طوال حياتي لأنها تعلمني وتخليني أعيش تجارب مرة جديدة.